Ha kuchónria chí ñana chinenri a katanri nrachónnri a nuguan tá chinri ña tá kaninria tá, kiajan ta ngu nguchónnria ha a an. katanri nrachónnri, chinri iin clavo a nuguan chinritá okuta nrachonnri taxajan kuchónnri martillo jan u jum.